Kassitõugõ ma ei tiiäq mitte üttegiq. Noq, siiami kassiq um ainukõnõ. Mis viil? Määntsegiq pärsiä kassiq. Noh ja harilik maakass ja määnegi mõtskass ja. No siski määnegi neli-viis tõugu tulõ kokko vaest, midä ma tiiä.